Ikavi kua tembiporu oparaviki vaeretapegua ombori mbae oyapo vaera aranoete… oime corrienteape, erei kaape ñai yave mbaetima ikavivi yaiporu yandeve.